بالنسبة ليا، نصايح اللي تجيني كلها هي مهمة ب ب على نفس القدر، الحقيقة ما عنديش نصيحة حسيتها كي أثرت برشا في حياتي، ولا أهم نصايح كلها اللي تجيني مهمة وتأثر بطريقة أو بأخرى في حياتي، خاصة كي تبدو متعلقة بصغاري، طريقة تربيتهم، طريقة تربيتهم بهدوء، أي معلومة تجيني باش نربي صغاري وأنا هادية من غير ضغط علي، هاديكا نحبها أكثر ونرحب بها أكثر.